Bisaani ka tapi sun dugaati fedai ka ferejiasun. isuunt ircholea isun ka woyu itindadare, isun silaate suunt ir choleai. isun kabisa ka nacheroli sun irfedai. Amo ka tuupa sun pengine baa woitdadareni won feden dugub fa namiit duftuuni suniifi isun hinfedu